Ny mandeha manao dia lavitra matetika noho ny taloha dia tsara. Satria mitondra fahalalana vaovao any amin'izay tany andehananao any. Eo ihany koa ny fahasalamana, tsara ho an'ny fahasalamana ny fiovan-toerana matetika. Ary raha arak'asa de ahafahana mampitombo ny vola miditra eo ampelatanana.